هلا والله، كيفك؟ أنا أبو أنس، شرفت بمعرفتك. إيش جابك هنا اليوم؟ أحب أتعرف على الناس، وأسمع قصصهم. كل واحد دايم عنده شي مميز. أنت من هنا، ولا جاي من مكان ثاني؟ ترا الجو هنا مرة حلو ومريح.